Ja ijin kjat’ema sué sué kjat’e tanga ja ‘ñujimá sué kui sa xi’i ‘nújima sue kjima kú tanga tjin sa xiijin ukú xi ijin abril mayo nguiajo kui sa nga ‘ñu sue ma nguieje junio- junio julio kú kjia nga ja ba’achini tsi kú ja kjia mench’an ngasunde kjia mench’an ngasunde kú ja je ijin ja je nguete ‘ñujínma suéma je ch’anyachimani kui nitjin kui sa kú kja’i <noise> kja’i nga ijin tsi ba’a nguieje agosto septiembre nga je ‘ñu ijin ba’a tsi kjia fa’a kuajande tjo tikja nga ‘ñu fa’a tjo tikja nga ‘ñují tu tjin sa xi- xi ‘ñu fa’a tjo.